א טוויזער איז דא צו ארויסנעמען זאכן. ס'האט אזעלכע צוויי אייזענע הענטלעך מיט אזא שפיץ פון אוי- א- ס'אפן אויבן. מ'לייגט עס אויף די זאך וואס מ'וויל ארויסנעמען, נמשל א האר, א ציין א- א- א שטיקל האלץ פון די פינגער, נישט קיין חילוק וואס און מ'לייגט עס און מ'גיבט א שטארקע שלעפ און דאס מאכט מ'זאל עס קענען ארויסנעמען.